Mired taban gitira iska adam mermo yani, lakin adam iska tajni ina tajna tajna adam masafa daowika oilogo iska tajni lakin iska oilog mirokega iska hamirmo digidai hameskoli lakin <hesitation> daweg oilog tajnang iska tajner digidita yamken uien <hesitation> kilo wakekalagon oilog tajnai lakin mired iska hamirmo masafa daowika shorti kon dokojin miskojagongelo tajnikogka.